Iyatu hp penting karena <hesitation> sekarang to dibutuhkan liumo to di sanga hp karna susinna mito eke mambelaki sola solata atau keluarganta atau tomatua tomatuanta <hesitation> pasti den tondisanga to ma' telpoki jio wa atau whatsap karna modern mo sekarang bisamiki si tiro lindo namoi mambela ki. terus bisa duka dingai sanga <hesitation> jaka' jaka' cewe' atau jaka' jaka'ki sola solata kee disanga sitoiki' hp karna yato hp buda liu manfaatna tu hp. bisaki jaka' jaka' <hesitation> cewe' raka atooo sola solata' anu namoi tau tae di sitandanni bisa miki sitandaian karna anu gara gara hp ri karna yato hp modern liumo sekarang, muii anu taemo la disitiro tapi bisa miki sitandai lindo karna yamo to' den disanga video col atau vc den duka mo disanga telpon yato anuuu den duka disanga facebok <hesitation> ditiro nasang mito sola solata lan ato dijaka sanganna ake la moraiki tiro solata <hesitation> ato den duka to disanga istagram ke la moraiki tiro foto fotona tau ato artis artis inde'mi to dingai tiroii to istagram <hesitation> den disanga youtube yato youtube sekarang bisa dingai menonton atau tutorial tutorial bisa dingai jaka' jaka' tempat belaja' enan enan belaja' biasa belaja'ki